Nu kua keénto kuáayo ka ka'antu taka cha ña'anu jina'ade achitude taka nayu ñanu jinai achitu ja va'a xaan ja ku kiinyo este limon xi in tikuaa ia te chu'unyo nu nu zanahoria te tixaányo tixaányo te ñua ku este inka kiu te kuatiunyo chu'unyo ntuchiyo chunnyo ñua te ku ntuntijɨn in tau ntuchiyo.